Ndida da'a <hesitation> kiti ñu, na ta'awiti naku ni koo nxaní <hesitation> te iyo ndawi ti te natawisi ko in kostiya, tanawi daraxi, uki, uxi uú da'axi te kiti ñu dayu'uña